والله الله يسلمك قول أخذ باكيتين من القهوة سريعة التحضير، اشتريهم من البرادة وأخذ لك ماي حار وصب الجيسين أو الجيس الواحد في الكوب. اكو صارت قهوة! يبغى ليها شي بعد دي؟